Kua yaravaera, yaikatu reve yakaru, oïmeta ñanoï ñemometë yanderete ndive, yamboyepokua vaera, jukuraï mbaetïta yau yauiño oipotague, yamboyovake kavita tembiureta yaugue ikavi vaera yaiko